Karazagna kiraro haiko zao <hesitation> misy: <hesitation> tennis, de talons, bottes tsotra, de bottes à lacets, de gôdasy, kiranila a, kitô, crocks a, ringers a, sneakers a, de zay.